Ee nie Kuruga mucele muthemba wa biriani. biriani nimbosaga ngisagura. ngivuta giko kiria kirai musererei ngisoko ngiosa gitunguru ngithambia. ngitinangia. eeh ngicoka ngiosa spises ngikimakima tangawisi na ginger. Ngicoka ngiosa nyama. Ngithambia ngithangia ngikira nyama ngikira nyama riko. nekira nyama riko ngisteam. Namisteamu ngikira gitunguru riko. kiaga tako gikutuniva ngikira nyama iria niatherukitie. ngieterera inyitanie ngikira nyama iria niatherukite. ngieterera inyitanie maguta ngicoka ngikira. Ngarik itia modire modire na tongawizi. ikivasana. ngisoka riu ngithima mai akorwa ni gikombe kimwe kia mucere na nyama Nyamaa nuthu kilo. Gikombe kimwe kia mucore nwanduge na manji ikombe igiri ngikira riko magiramuka. Ngioca mucere uria njagurire ngithambia. na ngiumithia ngikira niko ugituika wa gusamuka. Ngituika wa gukoraga ngikira sumbi Eeeh Nginekira kindu ta sumbi. Ndagika ya mwiso nginakoroga nginakunikira ngina iga methori tuire na tugreens mucere usio nindisaga na greens nimendete greesn sia gukaranawa. Nimbosaga greens ngithambia. nginukanga ngiosa gitunguu kinini na tumaguta. Ngine kira riko for two minutes ngina koroga green ngina serve ginaria